غاح اقدم قوزي مصلاوي باللحم التازه والغز الزعفراني وازينو بالمكسرات والزبيب ليش؟ لان طعمو طيب و غيحتو تأخذ العقل ، يجمع بين الطعم التراثي والعرض الراقي ، اكيد غاح ينبهرون بينو لجنة التحكيم وغاح افوز بالمسابقة.